طبعا لو كان علي العيش في جزيرة، حاخذ معاي أدوات للبقاء على قيد الحياة: سكين متعدد الاستخدامات، ماء، طعام غير قابل للتلف، مصباح يدوي وكتيب للنجاة.